تمد الززو تعبيها بالحليب تحطو يسخن تجيب لكاس لي باش تطيب فيه اه بون اذا كان نيسكافيه بش ت <hesitation> تحضر <hesitation> لكو نتاعك تحطو في كاس <hesitation> اذا كانت تحب السكر زيد سكر و بعد ما يسخن لحليب و يغلي صبو فيه الكاس تخلط بلجدا لقهيوة نت و تشرب